Resume de la sɛla n gulesɛ pa'ala fu tuuma, fu vom yɛla, fum n pɔsɛ fu sukuu kina se'em. La tɔgeri la sɛla woo yɛsera fu de nɛresɛka. <hesitation> bala, la resume la see ti fu pɔsɛ ni pa'ala fu boi zi'an, ba wan nyɛ fu zi'an. So, fu wan nyaŋɛ pɔsɛ gulesɛ fu yu'urɛ, gulesɛ fu address, gulesɛ fu telephone la du email la fu contact address. First yele n bala. Fu wan ze'ele bona ti fu kiŋɛ fu nari experience sɛka yɛsa tuuma puan, fu wan ze'ele bilam sɛla ti fu nɔŋɛ itegɔ then ba'asegɔ puan ani la ani n wan nyaŋɛ yeti fu yele sɛla la de la yelemiŋerɛ ti ba yi'ira ti referees la n nyaa de last.